Ya to na pugau tau ke tradisi tradisi jiong kampong yato pertama to pa'bottingan yato ke najama la pa'bottingan to pasti la anjo apate antra dua pihak antara perempuan bene sola <hesitation> to muane la ma pa'bottinganni mane yake la ma' pabottinganni jolo' male bage bage undangan lako setiap setiap kampongna ta kampong mane den tau disua bage undangan mane to, setelah bage undangan, diundang nasang to tau supaya na ke pa bottinganni dako' <hesitation> rampo nasangngi <hesitation> mangka to sebelum na pa bottingan pasti den acara acara ke bongi ato acara ma' domeng press raka tau ato buda bang kegiatan kegiatanna ke la den pabottingan mane ke masinagna to pabottingan den te muane rampo jio <hesitation> tempat anunna te bene pelaminanna <hesitation> solate keluarga keluarganna te muane mane yate bene <hesitation> ma' baju baju Eh apa te ma baju baju adat ii mane seragam mito sola tomane mane den dente ma'penduanna te disanga hakika yate di adakan biasa hakikah jio tradisi tradisi, jio luwu' <hesitation> den mane <hesitation> pea' pea' mane jadi. Diacarakanni mani ke biasa ki acarakan di pa geresanni bembe mane yate acara acara ta tamai banua biasa ake den anunna ma anu garagaki paserre' di tambah tambai nasang tetangga atau keluarga, mane garaga ki duka. yato ke latamaiki banua di bersihkan jolo mane la di tamai <hesitation> den oi acara biasa kee anu biasa den acara acaranna jio pa puang banua ma' domeng press raka iyya najama ato segala macam buda bang apa najama terus yate tau ma' dero sebelum biasa eke den kegiatan kegiatan jiong kampong pasti den disanga ma' dero itu pun eke ma' dero tau pasti ke bongi mulai mulai bongi sampainna tangnga bongi mane yate to pa' dero' rata rata pea kalolo Den nasang geng gengna to' pa' dero yato pa' dero sanganna raka doraemon sanganna raka bebbe' elo' buda macam macamna tee sanga gengna pa' dero. terus sirampun nasang mitee geng geng to pa' dero mane si joge' joge ma' joge' joge i lan tangnga mane den den biasa jomai kegiatan kegiatan susi to' mai biasa den lomba lombana biasa ke den juara satu lebih maballoi pa' joge' jege'na mesa' geng, biasa kompak ii biasa ma'dero' ma' joge' joge' susi to' lan tempat umum <hesitation>